La carn për gli hamburger, ti pìe la carn ch'al e menu nobile, t'la deve trité fin-a, a ie cuandi vade dal mazlé a ie ìna macchina aposta ch'a fa a tuchèt, pöi gli hamburger li z-gnache ëndrinta a 'na 'na furma che che fa rutund, ti z-gnache da bin e pöi t'ie faze cözi